Azafady roe rañandria, rahay ,fa ndroe andro tsy ninon-drano, tsy nisotro rano rahay, maiky ñy feonay mangetaheta; mangataky roey rañandria, mangataky antrañandroe, milale, omeonareo rano rahay fa tsy misy rano, mangataky fa maiky ñainay.